Ti yaat taal, ti yaatmal taklawu pinga yithayewu kowai tun bəmong ya min pi muma eei injom- jom day gooma to kab gunggung, gung dar pangkwal bamushena, pangkwal bazaina, pankwal kinkyaamna pangkwal badabarana yauwa kinkai pangkwal badabara pangkwa zhigawa bagyoomna yaari kab tang gung pang balyam a bəom kaamum an tang ma angwa dama kafin mi anawu kogwali pang angwa pang pankwal balyami iri gu ti a tawu pangkwal eei bamuzha timaa tsari gwsi tima to ana, pangkwal bazai ti ma iri guisi tata tifina ti amitiginu. Pangkwal <hesitation> biyongdi tima iri guisi tula ti ana kogwali pangkwal dəi iri guisigu mi rabdawu dama pang a tiye daygoomu, mi yaat nimge makaranta. <hesitation> mi nyangsinna ya ami ko wukyaiyom min dangnga mi yok karatuna mi kul fahintaye tun ilimi tin zamaninna yetiyii to min kuma mal laak yəyi balatama mi yit gwanati kiroom ti tsarigoom yaatina ko jom day.

Tang eui ki pang eei gin yarsim to makaranta community secondary school jom. Mɨn makaranta kam tin dəmong kaamom tin bagyom nang nyimu kuma nya təm hal min nyang ti tiwa makaranta ti eei ha dangnga ma limka mi pi kokari yami nimtina to kab lyong kab lyong kpab de don bongnongyər moi bongnongyeiyer kpab kenang. Pang kyenge ma akin lyong kpab a awu maa maa yuka bəom kaaman, mɨn molkam ma mo kaam aabəom guisi goomu gwisigoom ngana bilom kuma bəomong kala- kala pangti kyang gyak'ka hal man gyakma makwabta goom ma ma pyok anang mi mukmina aye jom dayti yak kuma min lakti <hesitation> gi bəiyoom gɨina- tang kiroom gɨina pi gaan ko ga ni lagossu, ko gani abujawu ta taal tinn yaatlaal bəom kaam tiwu to gam a kayekaiya takadda, takadda tul kuma giagi lak iri gimyes kak ma mɨnu mi ami gudumara minu tin ti a pangti mi a mukmin ya mi shigaba mi <hesitation> shigaba a nyaang ti makaranta goom. Gyak'u mi dok tullung ma ni maiduguri. Gyak kuma eeei aee maa ni jos. Ati jos gwa ma kab kaasom kenang plateau gyak mi awu, mi a iri gimis məiguwu mi a mukminu takmin guisiwu yami shibiloma aa a nyang ti eea- aa karatu aye karatu wukyai yom.

Ma minu ma da mi kaisin bariki ma akawu mi kwati ye yemyen kiwu sinma mi wadda min yema min ɓam ti eea wanpəi kyang'um gyak'ətna, sabo mi lyong kpabfa mi yaarsa mi dangki a yegoom min ma bagyoom kab balyam don mi she ko balyaam to bagyoom, balyam kab gibi bagyoomu kawai lyong kpab gira. kab de ti giyii ta təmong kowai dole gi ana sabo a eee murna ɓal development association noom. gin bəom kaamoom tima bagyoom saba ama eee shibilum bagyoom kuma ma pi anang kuma ma pyok ti bəomong kuma a pyok ko shibilomas. Sabo a niya min lyong kpab dole kab lyong kpab mi yaahaye pang ni gyeki a kin malloom kowai, yanda sin kuma pang eee ni buki swak'u to nina ni mi yaar lyong kpab. kab bongnongyəi lyong kpab min akawu kowai hal kai pang nyingnya tiwama wukyai yoom man gyak maa lak dibar kaya swakma pang kaya lyong sobonang murna eee bəomonggoom tin shibilom bagyom ni yisha ko jom development association. ko swak aka ta alau bi taba dibar kaiya eee swakma pang kaya jom day. Sabo aniyawu min min ma jom, mi yaar mi yok lyong kpab mi yahawa bilomoom kuma tun, tun da tun- tun- tun- tun gimis iyaye an kakniwu ma pyok pi zhakdi watan zhadi ti dama bəomong ko gwa bongnongei ni mi piha ti bəomkaamon nya tang kauyukagoomu, zwa zangngu jom day shibilom day mu shibilom jom. Min yis wukyai yooma ma gunggungngoom an tang eee kab gimis na a zhiyətru ta kalta ti ana. kuma kab ti kigu mi piwu ma pi guisigosina sai mi aniya min min yema jom mi yaad lyong kpab tuwa bani karmi lyong lag'ai a yegoom, ni lyong tun tarihi, ni lyong tun ala dagoom kai kab panti tin innung bidəlu ti pi lura nat ma lyong moi, lyongkpab a bigawu sai ti kum labari gas sabo a min ni gyatumagas, gyatuma təksi pang pi murna, kona kona kai hal amuapang gi mwan ko. gi yambu mi mab lyong kpab maba sabo mi mi lyong kpab təməi mi dang lyong a bagyoom ma tək shibilmaza kuma kab kab kəi bagyooom, gibi ni kəi a bagyoomu, kəi bagyoomu dei a lyong kpab dole gi ana ti bagyoom. Yillangmal shibilom bagyoom sabo aniya min məi jom lyong kpab təm minu ni dang lyong tun tarihi in dang lyong zawu, ni dang lyong pang ti mal ti mi lau muiyung zawu, ni dang lyong pang tinu gi iyaye yaarha min hi təm hi təm hi təma pang gyeki a bagyoom, kab kəi bagyoom gi, yiitre təmong kogwa ma to kowai lyong kpab pigawu kowa to dole gi ana bəi a swak a kwal saboda kin lyong tiwa pang ti gi bongyei mui ko kpat gi kwajii lag'aiyu a kin lyong kpab ta- a kwalye a kwayii. Kuma a kin lyong kpab ta a a kab shibilin bagyomu ti a kwanang a yiiyat, ni ya ko ni yalla tititi zatkawu a pyou gyokungngni, ko yaabəi don nyingnya tin ikka kafin lyong ti ti shigule man yegat, tin shi bilom bagyom to ti gul lyong ti aye a anang ni ti eee titin gum eee mi piyewu tin shibilom joomu a kin lyong kpab a shiu shitibolomi ko alak shibilom ayena shibilomu to a daa kuking ti dangnga hal ye ti ye nyangti kwaltiwu. Saboni ni minu- min ma bagyoom pangngu. Ko dəb mal lak zhalum kuma ma yar muyang lyong kpab an a wukyaiyoon a ma gungngoom man wualyaiyom an kuma waasgom lyong kpab təm lyonglom tin murna tun bəomongngoom akaas a bagyoom gabaki daya sai a shibilom, ami təm bagyoom. Amma ta gi yemu yissimoom koni zhakdi ya bəomong ko, koni zhakdi ya bəmong ko, kona bəma ti shi gungnga tin zhakdi amma gungngoom wana tin shibilom bagyoom. Mikyainang mɨn anang gyak gyena mɨn a muuminah ko shibilom bagyoom. Sai mi a nya min bagghom lyong kpab pang tulling laak.